an hañv pa vez hir an deizioù.

Bremañ 'vez muioc'h tomm an amzer 'pad ar goañv ha 'pad an hañv. 'Pad ar goañv ne vez ket kement yen 'vel ma veze gwechall ha 'pad an hañv e vez tomm-ruz aliesoc'h.

Ne vefen ket kap da lâret marteze da chom trankil ha n'on pas da vezañ fuloret re.

O me 'blij din muioc'h ober ma zamm boued 'ba gêr [eeu] 'barzh an ostalerioù alies-tre e vezer dipitet hag e vez ker-ruz.

Ur sonadeg diwezhañ oan bet da selaou oa an hini bet kaset da benn 'barzh iliz ar Vinic'hi. Bez e oa ur bochad tud o kanañ du-hont : Guillaume Caous oa bet, Marthe Vassallo oa deuet , Ifig hag Nanda Troadeg ha n'on ket piv c'hoazh. Brav oa bet an abadenn bepred.

Ya, sonadeg diwezhañ on bet o selaou bet a oa 'barzh iliz ar Vinic'hi ha du-hont oa deuet Marthe Vassalo da ganañ hag euu an aotrou person Gwilhom Kaous da c'houlz-se oa deuet da ganañ ivez. Ifig ha Nanda Troadeg neuze o doa kanet ivez ha se neuze oa [oa] brav setu.

Pemp lec'h brudet e Breizh. Lakomp, euh, Landreger, euh Dinan, euh Kemper Naoned ha petra c'hoazh Gwened.

ran ket 'vat. 'blij ket din kaer klevet va zamm mouezh

Me son harmonika ha melodika ha bep seurt instrumantoù-avel 'vel-se

Romantoù 'blij din lenn ha danevelloù.

Ya, sur avat , beajiñ 'blij din hardi.

Ya 'vat, war ar memes tre ez an alies kaer 'fas da Blougouskant a-hend-all gwech ha gwech all ez an war Enez-Vriad war-gaout Pempoull.

Ya, Spot zo ur c'hi bihan a vez gwelet 'barzh bandennoù-treset ha ha tresadennoù-bev ha kavet 'vez reoù e brezhoneg gant Spot.

Pêr, aval, mouar, bananezenn ha babi ha babi 'blij din ar muiañ.

Ya, 'ba du-mañ zo ur c'hazh.